Ama tate, ama tate eo to, vasus o in ama tate, ama tate ve hikta viah arer, ama kear peo koman. Ma kear peo koman to vasus o aneo. Ama, o ren pe tama neo.-vasus o aneo a tate, gang, tate vareh, tate tek a meh ti, vakoarahat, koarahat ina meh ti, ma tate vapa en sue. Hikta baiton sue. Ma kear peo koman to vasus o aneo, ma pi'an peo. O, ren pe popa peo. Ma pi'an peo to vasus o a neo. Pi'an abuabuh peo to vasus o aneo a tate vapa en sue, tate vapa vih, tate vapa te kura, hikta pok tah. Vih. Tate gang, tate va reh. Tate gon o sigar hat. Tate vapa hikta beton sue. Be ayia morok non. Ok tate, ma tate viah e eo to vasus o in ama tate viah, ma avu peo koman to vasus o aneo. Ma subu neo koman to vasus o aneo. Ma subun, ren pe ayiak koman to vasus o aneo a tate vapa, baiton sue, baiton sue. Tate vapa kiu. Kiu vagum. Tate vapa sikur, gon kiu. Goe a te kura. I ama tate to vasus o aneo. Ma tate hat, o, ma pi'an peo to vasus o aneo, va'ih to te meno si va'ih. Tate vapa gang, vih, gang vih mea gang. E to te meno sih. Tate vapa baiton sue ama avu peo- koman to vasus o aneo a ren pe ayia, tate ve bah, hikta te kura, goe a te kura. Kiu. Kiu. hikta ti pasi, susue ro ka neneo ba hikta ti pasi, He aneo- he aneo a tah eo to iu no. Ahik ta ti pasi va'us aneo pa, kiu eo to kiu no. E, ahikta pi pasi, va'us aneo beo abuh. Beo a va'en- ge beo pok o, beo no ko, te mea ma kua ahikta ti pasi va'us aneo. Ma subu neo pa sue a ro kaneneo mani bah, sue ro kane neo, sikur a kikis, goe a vih, si ba. baiton ama, vasusuis po nam abuabuh. Goe a, rispek a nam abuabuh. rispek o nam abuabuh. Goe a en sue pa nam abuabuh. Goe a vahaun.